Iyaa kungame mwene sho handi kala nayakwetu mba hatu yolo nayo nenge hatu hungile pamwe nayo nenge hatuu hala pamwe nayo nenge mba handi vulu okuya puyo ndi lile uuthigona mba handi iithana nee ookume. Iyaa ngele oweyapo to pula niki. Niki ndji ya kaluwa oto pewa lela naana eyamukulo lyothathana takuti ye mwene omumati omunambili. Okuna oku ku lombwela kutya shotango okuna oku ku lombwela kutya omumati ngono yemwene omumati omunambili. Iyaa. iha kuthasha shomuntu. iha yono sha shomuntu. iha kondjtha okuuvitha omuntu nayi. Olundji oha kondjitha oku kala eli pehala ando pena enyanyu. Ondina mo nokulli noshitya shandje shimwe handi lombwele yakwetu aluhe shampa ndeya puyo. Ngame ohanditi. ohaku tiwa ndishi omwiityo. shampa nde ya po oteti. shampa wa mono niki. owa mona enyanyu. Yo ayehe otaya yolo nee. Ngame osho ndili. Nenge ngame tandi ya pula nee koogumwe kutya nenge hasho ndili? Yo otaati ee ayee shampa twa mono niki otwa mona enyanyu. Enasha keenasha. Niki okuli ashike ngaashi a kala. Onkene ngele owayi pa- po pookuume kandje etoya pula toti omumati ngono gomundonga ngo Sho mu mushi. nongele nokuli owa yelutha nando onyala nenge wati ashike oo! Nda lombwelwa taku ti niki okwa ningi shontumba. mutu muyatano. yatatu ayehe oyena oku kala taya keme taati oye tuu? Oye ngaa ena oku kala eshi ningi shili? Eee pamwe ngaa a nyengwa komadhiladhilo ndele ayee haye mutu kaya. Pamwe ngaa. Shaashi uuyuni paife ihawuu inekelwa we. omwenyo kagu omwenyo gwamukweni anuwa okalongo kiilile mwati. ihe oyendji oyena oku kala ngaa otaya itayele tuu taa keme. Oyene okwiitaala taa keme. lela lela. Yo yeku pule ngaa no- nomapulo ogendji gotha ya- ya yuuve uuyelele wothatha opo ya monne opo yiitaale. Iyaa